بلا شك نتصور نكون متميزة في شغل يتطلب التواصل مع الناس، كيف الترجمة والتنسيق، بين الفرج خاطر عندي الصبر، وأنا نحب نتعامل مع المواقف المختلفة، ونحب نساعد الناس كيف- كيف اللي يريدون ديره لهم؟ كيف نتعامل مع الناس ونتواصل معاهم؟ هذي آعدة أشياء السمحة فيا.